Se reringaten se ma ondol man wongi jera duan se peret duan se doyot, duan se angk koki wo waya se rerengaten ungi cera tantu nange mamang ma ondol man wi tungi wo wowongian nu jera meinde mielek pertot ni endo sena lenelap kainde nera tantu tu. sam pengelep kuma nera setorona cera madapo man o ma buana ma sep sep man u teriis wuana kapa se sedem sebobot nitu kekanen ne kekanen ne reringaten wongi cera koman sando wai asi mo mondol jera tumeko tumekel man jera senando mondo lokan jera samerapa mo akat kawi maya nusera dei maka kelang sa endo deima elek apa man ce rasa endo sawo ngie koman mara nera sena nitu kapa sa se raringeten wongi